Ñy toetsy ny ñ'andro <shushes> an'Esipaiñy añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro mediterané, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro kôntinantaly, misy ñy hafanà noho ñy haintany, misy koa ñy hatsiake, <shushes> misy ñy ora ratiraty.